Pues lai bale ljiu lae ru ljiu dantju lae ru ljiu danju de mpe ndujuy ru mas mas bae y ma lae ru ljiu xiñchit tsjep xiñiua xiljiañ que es la pulla y lai ru cascabel nduk para te ljiee nduk te asi mjing como el mole y lai ru lju daua lju daua nduk lejep chile rojo y lai nduk lju ru pi pi pimienton ndu ki miañki ndu tep con basa tep asi con con con crema que nduk asi ya asi ya asi ya chjijiñ y tu ya ru ljiu ru nduk tsjep ru ljiu nduk lip nep nne nduk tsjep chile relleno ndu aveces tep queso o veces papas o lo que lami nduk nep nkjialp nney y ya pus bale lju lai kara lejep mimorita pero ndu mjau bae nda lae nda galjiu ndu lejeng mjau kaue pero ru nduk lae ndu njuande bau. Nduk bau asi ya njaung ndu mas lanjajañ t u mjau kun ganu y mjau kabau lanjajañ y ru ljiu ñkijily ndu me ndu nip lanjajañ juay ntiit porque kuent ljiil gua ñkiejen o aveces nkua o aveces nup lanjajañ ma nda lantaung pues necesita juay o kuant puede nda lantuu ya nda lantu ya nda laji lame.